Fan̈ajana, an̈aty jerinakà vônaloan̈y zen̈y karàha olo araiky ten̈a olo aroe karàha fiva- raisitsika fivadian̈a fo, <hesitation> mi-mifampatoky mifa-mifan̈aja zareo fa man̈ano raha tsy imaloan̈a.